Siokhulio sinyaka khukhola bulamu bubwo bubebukayi namba bube bubii khulandokhana shingali le nolembanga eshiokhulia shinie ibe mwene shiokhulia shilanyi konyakhana newa khalomba ushifunikho muinjira ili indayi sichila norafunikha chisi chilarula mchoo alafu chirela msiakhulia siene isyo naluraa ene yo rli nende enjala olarosita saa ene iyo no wisa msiokhulia siene isyo nochakha khulia. Nokhalia gekha la munda mwao nourila indaanekhupaa inyoka chinjofu chilachiara khulukhana munda. Sichila walia siokhulia siaba sichafu eshiokhulia kenyakhanaa ashilembe shibe muinjila indayi eshiokhulia shikonele shikenyekhana alie tawe shikore le shiba shikonile abundu ali asafi shikonile shaunyile shikenyekhana unimishile taa sichila lakhila indaa iyo ichakha. Khukhunyasia khubula bise norali nende bulwale be mwetola sinyala khubaa nende bulwale na indaa ilakhusumbulanga kila wakati sichila siokhulia nofunikhe taa khandi bindu birule bichile biyerekho kama chisi amakungani kache ndireko, amamanjwe kachende neko, amachiriri kabiereko kho onyala siokhulia siolichenge shikhurelanga etaabu munda ito kho echiokhulia kenyakhana khushilombe shibi muinjira indayi eshiokhula ne eshilai khande ushilombe nende asya indayi nomba ube nende afya imbi khulondekhana nende shinga mwime urabaa noshilombele abundu kenyakhana shibe nashili.